Äj ntäjkojmä nä'ijtu't plato, ijtu tendido, mespatä empanadaji'k o takoji'k, ijtu usyäk ondopä mespatä säkji'knhtumä, usyäk arroz o usyäk sopa, y äjtyä nta tasita mespatä este caldoji'k por que jenä mejor täjkäpya.